هي زعما جو بريفار نافونصي في الوقت ميتين عام بارسكو صايي ، الباسي علابالي اكوا صا روصومبل ، علابالنا واش كان كاين و علابالنا كيش فاتت ، بصح لافونير خصنا نشوفو شا غاديا تكون ، يعني سما جو بريفار بيان نروح و نشوف شا غادي يصرى ، كيش غاديا تكون ليمانيتي ، كيش غادي نطورو ولا نتاخرو ، واش غادي يصرا